التعليم هو من الأساسياتباش يتطور المجتمع. هو وسيلة باش كنشرو قيم المساواة والإنسانية بين الناس، وكعطي فرصة للناس كاملة و للجميع باش يحقو طموحات ديالهم ويطوروا من راسهم، بغض النظر على الأصل ديالهم، ولا الطبقة الإجتماعية ديالهم. و الناس بفضل التعليم كقدرو يغيرو الواقع ديالهم و رفعو من مستوى العيش ديالهم